ज्यादातर लोग कुछ ख़ासकर जानवरो सी डरदिन जु ऊँ ते जानलेवा लगदीन, बड़ा शरीर कु जानवर जन कि शेर बाघ भालू गेंडा दरियाई घोड़ा शार्क और मगरमच्छ इंसानों ते डरोदिन। छोटा जानवर जु इंसान ते नुकसान पोछे सकदिन जे मा साँप बिच्छु और कैसारी जहरीली मछली शामिल छन